युवा वयस्कन के विश्वविद्यालय गइल बहुत जरूरी होला। काहे कि ऊ लोग अइसने उमर में होले जहाँ से भटकाव बहुत आसानी से हो जाला। <hesitation> विश्वविद्यालय गइल से उनके एक दिशा और मार्गदर्शन मिले ला और उनके सर्वांगीण विकास होला जौन दैनिक जीवन में भी बहुत आवश्यक होला। <noise> विश्वविद्यालय गइल और लोगन से मिलले उनके सामाजिक दृष्टिकोण भी बहुत बढ़िया हो जाला। विश्वविद्यालय गइल नैतिकता के भी विकास होला जौन दैनिक जीवन में भी <hesitation> बहुत आवश्यक होला। विश्वविद्यालय जाकर उच्च शिक्षा के भी प्राप्ति होला अतः हम ई कहि सकिला कि युवा वयस्कन के विश्वविद्यालय गइल बहुत ही जरूरी होला।